ⵢⵡⵊⴷ ⵃⵍⵡⵀⴰ ⵎⵏⵀ ⵔⵙⵎⵜ ⴰⵏⴰ ⵎⵡⵊⵡⴷ ⵙⵍⵟⵜ ⴰⵍⵇⵢⴰⴷⵜ. ⵡⵢⵡⵊⴷ ⵔⵙⵎⵜ ⴰⴼⵜⴽⴰⵔ ⵜⵙⴽⴽ ⵡⵚⵡⵔⵢ ⴷⵖⵏⵜ ⵏⵙⵎⵢⵔ. ⵙⵡⵔⵢⴰ ⵙⵢⵔⵢⵜ ⵇⴷⵔ ⴷⵖⵏⵜ ⵜⴷⵏⵀ ⵣⴰⵔⵜ ⴰⵢⵀⴰⵏ ⵢⴷⴽⵡⴰⴷ ⴰⵍⵣⵖⵡⵔ ⵎⵖⵜⵢⵡⵣ.